Pues xic sayac tiül manchiüc uiej maquind sayac cawüx par nüt poquiig pues maíüc olquiew arijnüt acas nüt ise sayacxacüc sayaxe xx sayac xeiel nayac pamaquind tiül y pues narang enicuchic cueja noc pamüt monguich naquind nayac cawüx quiej aveces nayac onej par raja machich nayac es tecünch ixim parnütiün moquiw lacas nüt dam machich y nganüy tiüt pues lccuej parnarang cuej nütiün chipind cansi nayac qes etiüm cuej rngume poquiy más nawün natsan parjoodaja machich pores sanayac tiül ajgiey naquind quiaj pores toquiey ngondorom ombas aquiy acas nüt y ngo met canüy oxüp nawier pues najnej teodaví miwün ndoj pej ongwüy uxan par met temegiey cuejüetaran temeguiey cuejanop michipind pues ngondorom ombas tiül cuej mequies cuej mimantequiig cuej par met ititiüm pues meáwan guiey pacül tiül aíüc acas nüt pues ngondorom ombas y ndojwüx piwün pues najnej todaví nngu mataj mamongwüchan ning cuej najnej par met.